Rasa'n laku toe keta nganceng mose ho'o toe manga'n tekhnologi ho, ai co'o do keta guna'n one mose dite ho one lino ho one mai tekhnologi ho'o. Te ca'n gah one mai hape, aku ho'o gah sebagai mahasiswa toe keta nganceng toe ma cau hape. Ali cai tadang one mai ata tua kut ngance kabar ata tua gah jadi gah perlu'n gah hape ho'o toe hanang kut kabar ata tua hape ho'o kole gah nganceng kut kawe sangge'r taung apa ata ngoeng dite ise tugas sot teing de dosen dite, agu ilmu ilmu ata toe keta ma perna bae'r lite ngance's lite kawe'd one hape ho. Hape ho kole gah ngance jadi latang ite ho apalagi ite ho'o hot umur umur dite hot koe kin nganceng kudut hiburan. Ngance nonton ise vidio sio tite tong vidio sot pande tawa, vidio sot kating kating, vidio porong vidio hang data do kat ata guna'n hape ho toe hanang kudut ite hot umur umur nggo'o hape ho'o kole gah. Nganceng guna lata tua. Biasa'n ata tua danong gah pake radio senget dere, tapi ata tua ho gah nganceng pake hape kat senget dere. Tinggal kawe kat dere apa ata ngoeng senget lise, kudu nganceng buka kat one hape poli hitu langsung senget. Nganceng kole hape ho guna'n gah kudut labar le anak koe. Eme nggo'o gah leng keta retang biasa'n eme nggo'o retang anak koe gah laseng mai ende agu ema'n gah teing kat hape kudu porong manga biasa'r danong boneka one hape. Hitu tara nggo'on gah leng keta mese'n hape ho'o mose tana lino ho'o. Toe hanang hape manga kole barang barang tekhnologi sot leng butu dite'r hae'r ise laptop sio. Latang ami kut mahasiswa laptop situ gah leng keta mese guna'n, nganceng kudut kerja tugas kudut pande makala dami ai dosen dami so'o leng keta's teing tugas kudu ami kudut ami nganceng presentasi apa hot kerja dami. Poli hitu kole gah, laptop ho'o toe hanang kudut mahasiswa. Nganceng kudut ata tua kole's, anak koe kole's. Tapi gah laptop ho'o gah ata paling berfungsi'n gah kudut anak kuliahan. Toe hanang kerja tugas bo fungsi'n laptop ho nganceng kole kudut porong filem. Aku gah laseng laku guna'n laptop daku gah ai manga daku laptop ho gah weli le ende ema'g toe hanang kudut kerja tugas i laku laptop ho. Laptop ho kole laku gah kudut nonton felem, aku ge laseng laku gah nonton felem raha raha sio, sot manga't muing terjema'd one laptop hitu ngger one bahasa dite. Laseng aku ge nonton korea sot felem one mai negara korea sot raha raha sio. Pengaru aku toe ma danga ngoeng nonton sot cinta cinta sio. Jadi gah lebi ngoeng ngger one filem raha. Toe hanang laptop kole barang tekhnologi so'o do kit barang barang ata nganceng pake lite one mose dite ce tana lino ho'o.